Aywaa gun wasik irik waagu tii sey dunuyaa nun ke wasik nambay lutoo nitee kay, wasik irik waagu aŋaa muhim muhim ti, n̰ee lutoo yak ndren naa waagunun n̰uu ti taa kaa lutoo too daŋ worŋtee ti taa kaa, n̰awuk ti lii suŋun toluwok wostee ti taa kaa, enjii ti boŋ wondroŋtee ti taa kaa, silaa ti walak woroŋtee taa kaa lutoo aŋaa lolii ti, waagunu wasik kan ti. Wasik irik wak tiŋ n̰erek irik wak kaa wasik nambay tiandi lutoo yak wasa arwaŋgu dumnan waŋgu nambay ke wasik irik waagu nambayke lutoo ke niitee kay, annaa tika wasigu seti faydek nenek ti, laakin kasiŋan mayzi nondruŋ, ŋaasuŋun tiŋ wasigu mayzi nondroŋtee nu tiŋ ful zoŋo bar owolik teneenu owolik tiigu wasigu miigin hutuuraa nanartek ti hutuuraa n̰eetiŋ benju kooky benju kokooriwasigu tii. Lutoo muhin waŋgu dum faydek nenerik ti, wujaa gidaa too nun jaa hasar nenerii ti, wasik gu mii met mayas zoŋdika taŋ kolii wala kadaaden torŋaanu n̰ee tiŋ tindrii teenu kadaaden taanu luwaa tindaanu, luwaa nugu dumnan tin̰te kaŋ kaatan chadar nu kaa tin̰te kaŋ kaatan, luwaa tiigunu chadar tiigunun koluu lutoo nindaa kaa wi, windi, erniŋee windi, lan kaa kan, sagar kaa kan, laar kaakan, mik kaa kan, mek kaa kan, wujaa jik kaa kan, latar kaa kan gormbol kaa kan, tojom kaa kan, sil kaa kan kutukuruk kaa kan, waŋ dumnaan lutoo yak jaa kaabak tiigin nindaa ti. Haa wasik gu turŋaanu jaa tenen nunduŋogu met tiŋte, jaa tenen tindiŋandaanu wasik tiigin koluu tin̰ertee ti, annaa tika wasigu tii nus too faydek aŋaa kulak tene, nus too jaa aŋaa hasar kulley tene annaa taa waagunun jaa feedaa tinday. Nimiree wasigu ful zoŋoonu yokoy ŋudikam tatay suŋoonu orbun ner feriŋ iŋeraa wala oŋornu orbuu tindagin wasik tindagin taa waagunu dumnaanu kaŋgu raakap zirete, haa wey enjii nun mamar enjii nu zaate ke tiŋ enjin kan wasigu kan waŋ dit kan wi ataa annaa tik aenjii irii waagunu tiŋ zaate tiŋ nambay lutoo niitee kay enjii waagunu aŋaa muhimti, muhim taa teneenu hudum kijak ziteenu enjii kan, laŋtee nu enjii, nduunu liketee nu enjii, wurak kurut zoŋtee nu enjii almaŋ ndaŋtee nu enjii, chadar ndaŋtee nu enjii lutok ke enjii nambay ke «hesitation» nisik kay annaa tika enjii irii waagunu aŋaa muhimti, muhim taa tenee nun wujaa waŋ enjii yak lul nan ti, enjii yak jaa bar ner niŋsernu ti laakin enjii yak jaa tal ner nusur sernu tindi, enjii tal ner nusursee tiigu nu obuyoo tamun te, obiyoo tiigunu gidik sun enjii tamun te. Enjii yak taanaa tiigunu kolok tirte, enjii kolok nir tiŋgunu bitasiinun tuukute rujul nun tuukite, rujul nu kaa bitasii nukaa Wattala wawarte, karak wenik tiigin kaŋ ti taa, almaŋak titaa, n̰ek ti taa tabuk wenigin owol wenin wukunogu n̰aaman «hesitation» windin̰tee ti. Enjii irii waagu nu kay nin̰ti enjii nu kay kam tin̰ar, enjii irii waagunu tiŋ waagunu, gidaa tenee yak jaa faydek nambayaa nu ti, kay tawaa kan, n̰amsaa kan waagunu, gidaa too nun jaa faydek aŋaa kulak tene faydek yak kullagu n̰ek tiŋ enjii waagunu, tatartiigunu chadar nugu tandaŋte, luwaa nugu tandraŋte, mii osur nenen esee neenu tandrŋte, kuchumuu neenu tandraŋte, abaabat neenu tandraŋte, enjii irii waagunu lutoo yak tindritandaa kay, tiŋ zaata tiŋgu nambay lutoo irii nitee kay. Lokoyka enjii yom tiriŋarnu lutok gu dum tutetee ti, aasuŋun lokoyka kukuchin almaŋ kadaa den naa nu, waŋ zaata lokoyka yom barik enjii tiriŋar tiigin waŋ kaa dumnaanu waatee ti jihak tiigin. Kaŋgu lokoynu suuba de wurŋan weret irtee ti, yak jaa barik enjii nambay gide baar kaa wirandi, hata kuchik irik wak kan, almaŋak irik wak kan bar yak jaa enjii nenee tiŋ kaa ti keyi iichi ire, lokoyka wasa kuukuchaawire irik waagu, tii naanigin enjii Minji gun kaa taanu, kileerik gin hiilek gin tiŋin naanigin jaa bar yak enjii tindaa saraf tindaa tiŋ ka teyi, annaa tika wujaa kileerik tiinaŋ loode tatartee ti wey karaa tenee taraa tiŋ maŋ mastee ti, kileerigu Minji ti annaa tika enjii nu kaa aasuŋun wasigu kaa gidaa yak jaa faydak nenerii wene, gidaa yak jaa hasar naa kaa wene, annna tika ti kaŋgu met mii an hafas ziŋte, waŋ jaa lutoo kalaagu katon̰ooti met hamal moroŋte, hamal Morvan tiitan gudurak menee, waŋ an tiŋti annaa tika dek feesiŋen hayaa menii nun nafa kaa noroŋ tee nu ti.